اكيد طبعا هفضل ان انا اكون ممثل مشهور لان الممثلين دايما معروفين بين الناس اكتر من المؤلفين يكونو معروفين بين الناس الممثلين دايما ليهم مميزات وكمان الاجور اللى هم بيقبضوها بتبقى عاليه جدا و كمان بيكسبو شعبيه كبيره جدا بين الناس اكتر من المؤلفين فا هفضل ان انا اكون ممثل لان الممثل حياته بتبقى احسن و مشهور اكتر بكتير